O umpíl umënţun unjá uncí ngí këncí ngí intenc, uyá cët kandoona bëncang wël. Ulinc ngí kak <noise> ŋal uwiŋ kanko kantawa kí kandun kakí afëtëmb unţí njí keenţúuri bëncang wul okëma umpet dël ngëntíis uwíţ uwíţan. <hesitation> Ngënkac ná ngëtúba, unkac ajá umay këmay pënţaţ pëyooj pun, pënţaţ pëmeent pun pël pí balund andonu já pënţaţ pëmbëlënţiţ uwúuwíţ uwíţan, <hesitation> pël pí ngëkac joon umayi kambí doona bëncang. O utúba umënţun ajá unduna kacët cëtan intenc ubá aruka jeej pënţaţ pëyooj pí ngënkac kandoona bëcang kanţú ţí undoolanan ţí mënjeenj pur mënjeenj pëwët pëncëli. <noise> Kon bañaan já bujá untúba ajá ungangërën këngangërën bí moob kabífëra bëncangan wël mënjeenj kajawi mëfama. Má unkac ajá useek kabá bëliyëng findan. Kanţú pënţaţ pëyooj pun dí bameeţú, kanţú pandëmb punk dí muwan ulay adumbá aruka jeej pëyooj pun kanţú dí bameţú. Ŋal muwáa kañan këruka toti mënjeenj unkac. Má mëndooţ bá yank mëndiŋ jeeji.